Le tipulugìe dë scarpe a pölu esi i scarpun, le scarpe da ginnastica, le scarpe da festa, le scarpe dë curam, le scarpe dë pel, le scarpe cun i strap, le scarpe cun i lacci, le scarpe ch'a pölu bütese i rampuncin suta e i stivai